Parlando de scarpe, mi no gh'ò ciù che dexe pâ de scarpe e son anche vege. Into mæ bordigòtto gh'ò de scarpe de tennis, de scarpe pe corrî, de mocascin, de scarpe pe louâ in cantê che son rinforsæ inta ponta, gh'ò di sandali, de sciarbelle e zòccoli pe quande se va a-o mâ.